تنوري ډوډۍ نان پراټه شفتالو ډوډۍ برګر بان سپینه ډوډۍ تورې غنمې ډوډۍ پیتا ډوډۍ کورنۍ ډوډۍ باګېټ د کچالو ډوډی د زردکی ډوډی غړی بورګی بولانی